Eeee! Aza satria akotsin'ny mampitandri-mampitandry fiamina andreo io da mana anjara asa ho mpanabe ny fiarahamony avao koa reo io. Ireo io ro valan'ny fiarahamony tsy hampandringa ny raha aton'ny fiarahamony.